الطبيعة نحب نكون مبكر لكن مرات الظروف تخلينا نتأخر شوية لكن ديما نحاول اننا نحترم المواعيد رغم كل شيء لهذا لا نفضل اننا نكون يعني نوصل بكري لهذا نحاول اننا نوضج جبل نمشي لموعد جبلها مثلا ساعة بنص ساعة باش نكون في الموعد المحدد